ס'איז דא ציגן מילך, ציגן מילך <hesitation> עלמאנד מילך, סאו מילך, און אלעס איז אנדערער מין מילך. עלמענד און סאו מילך איז נישט מילכיג ס'איז ענדערש פארווע. אבער איך וואלט געזאגט קיען מילך איז די בעסט.